<hesitation> A' mo'nok kax, wakax, a' mo'nok kax ki- kichäkäk etel ja' kitz'iko'on ti ti k'aak' etel junp'eel kum kimij chäk a' kax kixot'ikoo' tulakal inxeet'elil, kitz'ikoo' ti k'aak' etel kum ka' tan uchu'unpal uyom kijok'sik tulakal u- uk'ak'as b'a'ax uluk'il kujok'ol ti ti etel ti ja' ka' ka' jo'mij kijok'sik kitz'ik utaab'il, kitz'ik <hesitation> tulakal b'a'ax kika'aj kitz'ik ti'ij ya ta- tan uyom, tan uchäkäl, tan uyom, tan uchäkäl <hesitation> kitz'ik ti'ij uk'uxu', utaab', uxaak' tulakal, ka' jo'mij u- uchäkäl kijok'sik kitz'ik ti ti ma'ax uka'aj ujantej.